<hesitation> Fijo ngo mi ɓuri yiɗgo kango woni fijo kosɗe(soccer). Emi yingo fijo gam nonno ngo wawata ngo hawta ko'e himɓeeji, ngo hawta ko'e leiɗeeji e nokkuuji fu gam ɗun jooɗo jam.